أول حاجة بنحط التيشرت عليه مكان مرتفع ومستوي يعني في طاولة، وبعدين بناخد الأماكن المرتفعة الأول نبدا فيها بالكوي متلاً ال- الضهر متلاً الصدر، وبعدين بعده يكون مناسبة للحراة بتاعت المكوى متناسبة معاها عاد نرفع ونعمل الأكمام والأطراف وخلاص.